بالتأكيد إن نحتفظ باسمي الأول، لأن الاسم هو جزء من هوايتي، جزء مني <hesitation> جزء ينتمي لي <hesitation> وتاريخك <hesitation> جزء من هوايتك وتاريخك وأحس إن- ما أحس إني ما أحسش إنني <hesitation> أوعندي الحاجة إني أغير اسمي أنا <hesitation> اسمي بالعكس إلي وجميل، <hesitation> ونحب معناه، ونحب طريجة إللي يسموني بيه، فالاسم حاجة حلللللوة وتمثلك.